orhita alô mampiavaka azy amina biby andranomasigny hafa. Orhita izy mahay mikamoufla. Izy tagnantagnany be anazy regny mifixe amin raha de mangalatahaka lokondraha izy avakeo ôhatra izy ka ôhatra mandeha manambotro fahavalo hoaniny igny. Ôhatra manambotro lôka igny izy fihinigny agnatiny tagnany be akô. Izy avakeo itrohagny tsikelikely ihoaniny.zegny fahaizako toetry na orhita.